آآ بنسأله عن حالة بنجول له شن الجو بنسأل عن عمرة عن كيف عمله شو بيشتغل شنو حياته بتمشي <hesitation> كيف بيقضي يومه في في الطبيعي مثلا او شنو اللي جابه على الحفلة مين بيعرف مين عزمه مين دعاه هيكي اشياء بنسألها.